Fomba fifandraisany samy biby kely, raisiko ohatra ny vitsika ao ireo zay <hesitation> manana mpanjaka harovana ao koa ireo <hesitation> zay mitady sakafo ,misy koa ireo zay manaboatra ny trano helofandreo namany maro be.